Ingokho yamenya mwene yo, ingokho mweneyo norulila eyo yitsanga hambi yimanya wenya khuchesya shakhulya. Lakini mundu undi narulila eyo nolola isuta yale, shenyela khusuta hambi ta. Ingokho ne injesi zaidi. Inyela khucheeenda hata itsie ivotse wa jirani lakini jioni ni yula yitsitsa tsa iwavo wi ikonanga. Ingokho nochiyechesia mreranga ha, niyenya khurera lasima mpaka ilatsya tsa irere aho. Shilatsyakho avundu undi ta kho ingokho yamanya mweneyo. Ingokho ne injesi sana. Ingokho inyela khwitsa khukona ha mweneyo ali hambi yao <noise> lakini ewe jirani norulila eyo shinyela khusuta hambi woli ta. Ingokho notira hata shindu mu makhono noli mweneyo iletsa kata ilire shindu mu makhono. Lakini jirani mpaka ila, ilavenguya, ilasuta <noise> ale, shilasutakho woli ta nisho shikira khuvola mbu ingokho yamenya mweneyo.